ithik da ngua ve ngu thodum da suvat kama aunan anglinga suva utha morka ma cha sungar authama ama, ama auk pa ka slumar authama agit ma calan a utinun suvacha cha ura. Mudu ma ut ma avibing da nave navakama aurki da bes udrem na cha ma git. Sa chule sa chama morka avamathamun nga mun, ptha un. Sa chama anun ma uthi nun suvtha ut mamuk ma cha sungar autha iar thai mani avivatki, auk kamorka cha kurak ma chalana ma amorka maithik ma ithik da uthi sungar ana savit savat kabung ma mor. Chmar kama ma tahthes ka va kama naknek kama latu. Ngo chuer sa nga na chnaga mon inamuk suvtha ut. Amor ka ma chama lei chana tha sungar autha a, ama git ma calan ia tung ammat ta tha tes ka ia auna morka avapik de cha sung ar aun. Sa chams chunak ama unnun sa cha mathinamuk. Da chama chunang ma thi nun bthangeth samakama amorka dacalan be thi latu de ve ia ti slung aunmam aun na mat ka. Ma morka avimga. De a vik de a chunanga acha auk. Auk sa chama mundum na mathi kuaria thi varas ka mudichiam nama na, du chunanag ga ma marka ma cala n beia ama <hesitation> alat anun ma uthi lotu vtha ngeth da sa tah ve thi plung aun mamuk da aivivik da annun ang kangeth avangbik du un dun dun na da chunnng ma thinun sa kamor ka calan be ia sa amadik ka dauthi, uthi nun savat kamar orka avivik pe ia madik ka. Auk sa chule sa thi valung aun, aun, aun, aunnama matka ma amorka avain ga. Da chunangga marik ma calania marglum ngo na uthacha da calan be me thi pras kama madichiorn namana, sa uthi bun savakama amor, ama chunang gama aigurucha daksa uthi don ga karak ama, ama murucha. Amadik ka charak ma maili chule un pthacha in na ma uk sa savuk du uni sot pe danga pes da vadi uni thonnana a samadik ka achauk ma ai gurucha. Aukde da sa chunang ga avapik da amarglum ngonat vthaca is a kuai ia amarrglum ngo dakini ngua tugusngun gusnung ia avivik sa ngus mugan sa ngua tes ang ama mesmes ithong va chini thon nanans mani ama madik ka cha rak ama ai gurucha. Da abes un drem suva un games. Ia sai namga navthaaun sa pa un don namas samaka madiak achak dakasa charak mali na muk masa arura are matha ngip pthacha sa un davit da uni don nanas samani ama madik ma calania aichuruch a inasa ave cha bunasung davit dakini sa uni sot na karak ama murucha iavivik da ngua musnung ma calan ia gu chunangga ma vadi ngua ugusnung but pa chauing biavik. Ia sai sa amadika tik ma aigurucha do uni thonanans ptha cha da bes ut ut drem ia sik nama navtha ur gangip. Kini sa ama dik ka achauk ma mundu da chule un btha cha vasa savuk savuk da ngaiom dat manana vik da karakma aigur ucha cha dun dakini amurucha ini sa sotnacha. Da da mudu ma autha amorta da chama nun ma amorka na che sungar auna iar di avangbik da angabes. Tan drem na ngeth pachama aurki ta tuma thava lat da tah donel paur dabes ta dremia aung garema cha sungar authaiar. Sa cha chule sa cha ma nunnga dun da munia aun mamuk kakarak ma uthi nari ava matha mun suvtha cha sa cha ma nun da chave. Anen ma plek avama thalung bup mathi dodum banga vap ut daut tet sa ma kama cakan da gia chunang ga ma choki ma thvun athua cha va maiptha un ba kunangga atik, da uni nun savakama morka ava kunangga atik. Daka chunang gathatik da mal pthaun. I un be uni tok na una tek sa uni vi dasa vuk gai kun angga atik auk du cule da thi varus, ithatikiai da amorka ava chunang ga sai mai piha un. Mududam auth morta ma ambes tadrem nangit. Abes tadrem ia mal pth a tha chusnia. Ta todel mathi pulang anga slik uratha donel ma thatu athava lat tatet da thiplung na do nes ta drum na nga ma musng suvathanga ma gia chunang athung diai da ngeth da amal pthangeth. Auk dark malpthaun bthangtheth. Daka chunang da ithung da uni tek. Dakama morka ithatichai ma cha tek na chama ais savtah ut masa ituik dangama anun angathama atuadum nga mon sutha un da anun anga ma thodum nga mon sutha un dakama morka ma cha na ve mani aivatki choki cha ma gia anga thodum, ava ma ka sung ar authtaithik sa vi ia savat ka bungngum ma mar ngum dama imono sarna imono seka bungngum imono ma morngum da ithe avaip da bes autah marta thadrem ia agit nga ve via nga, ngatek inamukia thi tek pth aun. Kama nun goki da ambes drem. Ta donel pathem mesthi plung gama slik da da tha donel tatu atha va lat. Ina chok tanaim mono da bes taorem ia sik amagit nga dun btha ut ma utha morta da bes ta drum na nga ma git. Auk vasa chule vasa uthinamuk, inamuk sathi tal athavis kangeth in amuk sa annum nga dun auth morka ava mathamun, ama thinun sava kama thalungngum ma ngum ng tamnun ma ngum nga tamun stnum un na ma git avang biavik sa nga dun. Sanga ithinamuk, ithinamuk, vasa ariki aichua. Sa auna morta ta ini mudu du chule un ba chama aurki. Da bes utdrem na ma git abes ut drem a git nalan daithik nga don. Auk se chama nunnga don nga na chama amorka ma nga dom sum, summni un divasa uni taram i vasa uni taram nangeth. Da agit ma mudu ma aun mamuk kana, aunichaik kana da aun noch kan na dabes ta drem thonnel pathem mes nanai mono da tha donel paur da thitek na thava lat angngama git da bes ta orum ia sik angama git, i thik sa uthi tluamagit masa ngethnga danbtha undaithik sa undrem ia i mudu aunamorta da aunichaik kana da bes ta drem na magit kalan avik. Sa undaithi kma <hesitation> athhaim iom dai thik sa amusng kang kangeth ngave ve nga dun btha un. Ia doki ma chi vi ngo ma malicha ngo dodum na ma git klan ithik dochock sautha urth umor. Do gua mathamun ma ngo thodum thangeth sa vanas da dung galan daithik ia mamar.